Ja kanú xeénga ja ma kiti inío ma kava yachi inío yuan te ku ja ja <hesitation> tu skitío ini ñayivi te nu na kava yachi inío chi yuka ni nu tu tu nií ja ja in ñayivi kin kuni ki kiti inío ki kava yachi ini te ja ma ja ma kava yachi inío yuka ni ku ja ja kuni stava ni tu skiti ini mayo tu skitío ini ñayivi.